اتوقع إنه اي لازم يحفظوها .هذي الشغلة بت- بتقوي <hesitation> ملكة الحفظ عند الأطفال تخليهم وايد مميزين لو انهم يساووا هذا بسن صغير. <hesitation> بيكونوا وايد مثقفين فيهم يستخدموها في الدلالات الاستشهاد في حياتهم اليومية، في المستقبل بيستخدموها بشغلهم.